Tíw we njali ma umada wi riŋna hanu wii ggeenan woo, umada wi lota unan wi jiiŋ. Wi nan ɓéŧ, hanu wédi ma soli mo a wi ma, jifaa jjora a wi ma umadana gleey wii wwoo. Walla umada yaa uyeti yetin wi ma hande be wila wu yore, ndi gyíta wi méti mo.